موبایل د ورځني ژوند اړتیا ده او کارول یې بیخي ډېر اړین سوي دي. دا چي د ورځې څو ځلي مبایل کارول کېږي ډا ډېره سخته ده چي وویل سي. کیدای سي یوه ورځ کې هېڅ و نه کارول سي، یا هېڅ و نه کتل سي او یوه ورځ هره لحظه موبایل په لاس کې وي. اټکل که ولګوم د ورځې تر دیرش ځلي ډېر موبایل ته ګورم او دا ډېر بد عادت دی.